Ny fomba anaovany an'igny moa zany de tsotsotra, ataontsika hoe mandeha i zany mandeha amin'ny tanimbary, zay mahatonga an'ny voro regny mangalaky regny tsatsagno. Hitanareo misy <hesitation> vary regny de amin'ny alalan'iny zany alainy am'vavany de amboariny am'vavany de amin'igny izy mahavoaforona tsagno de afaky ipetsahany, a- ip- agnatolizany.